आलु हम्मर सदाबहार तेना हे । आलु ओहके हमके लम्बा समय लुक्का जुगाइक तहना आलु ओहके पैरक ढुस्का बनाके धरसिकत होइ । या जुड जगामे बढियाति मिलाके रखसकत होइ आलु ओहके सुखाके या अन्धियर जगामे धरे सिकत होइ । काहिकि यि आलु बहुत जल्दि खराब हुइना चिझ हे । आउर हमेसा खैना चिझ हे उहिमारे एन बचाइ तहना <noise> मेलके जुगाड करना जरुरि रहता ।